Mojam ulouk pitah penguman, pitah urip yah kirak ulouk monak kejian, monak kemaeng, monak wat bagik eh batung ulouk, bagik eh use ulouk. <sniffs> Supaya ulouk um sukat jian, supaya ulouk sukat um sihat setiap langit, setiap jem.

yah keriyet kik ineh dan kik sukat padui, sukat ngeroja, sukat monak lakeik kik rigit, sukat monak anag kik rigit, pesavik inouk yah dalem konep rawah ,pesavik inouk yah dalem awerk rawah, yah juk koluk rawah..ineh ipet kik

um Amik koluk pani, amik koluk pebarak. Ayuk amik jiak mutouk, piak melayu, piak ivan ; inouk kek roti neh. Inouk, konak piak neh. Keh ayuk amik koluk pani.

Akouk peh yeng mojam tarik kik juk alek pon...owk...du'kuk menat ireh bakeh kik pongah pun pon bi bin neh..ngan kik koluk menat ade' yah nanouk ireh..yah du'kuk kik koluk alek pon..menyuk tamen kik molek pon monak akouk sau..

Ijin daven ineh pogeng ayuk ulouk. Ayuk ulouk mopuk, ayuk ulouk mipe uwat, mipe gang ulouk, mipe sigah ulouk. Daripada ulouk mugut, daripada ulouk mopat ayuk ujuk ulouk. Ineh pengejian ulouk pun ijin.

Owk pun ireh barak tosog, ireh barak adui ireh ngan kik sau. kAt semuah adui, kat semuah tosog eh nanouk ireh ineh pun neh arak ireh, pun neh seritak ireh. Inouk adui ireh jin monen urip kik itouk sau mah, jin umon kik itouk sau mah.

pinek yah kodai ulouk dalem kerapit, dalem amak ineh, bengosak bengosak neh, nan nan neh, yan neh COVID19 erei, kovid puluk pian keh piak ulouk ponan ,ineh bengosak amak yah kodai ulouk

tebare' kik ngan bakeh kik yah lalek bosan, akeuk buwa'rk eh lalek mukuk tong lamin..makin bosan eh dan neh mukuk tong lamin..lebih jiak eh musit, eh melakau, eh kle'terk..keh..

Botek yah koluk kik, akouk koluk menat botek..bagik akouk pun lah yah manouk salak, manouk um bag, manouk bukui..akouk koluk menat botek bunga..

Pinek eh...pengokat, pengokat bup eh suket ineh, pinek eh koluk tan ireh anah..pinek eh koluk um kebasak ireh anag..

Dan ireh, yeng akouk mojam sik koluk tan ireh, sik koluk ireh menat..dan akouk sedirik, akouk koluk nat ireh rodu rodu yah jiak menat, ngan pengitang, ngan pakaian ngan batung neh ineh..walaupun akouk rodu, akouk yeng koluk lalek nat ireh lakeik, akouk nat ireh rodu yah jian pengitang

Pinek pinek suket, pinek pinek tosog, pinek pinek seritak ireh sau sau yah koluk ngan ulouk, yah koluk keninik ulouk. Yah koluk ah ulouk ireh manouk monak ulouk, supaya ulouk peroti, ulouk mojam seritak ireh sau.

Akouk buak eh mange', eh, mongen eh, nyekapah eh, buak eh mange', pakawu eh mange'. Dei eh menawai, amai menawai lamin, amai menawai tinam tamam ; dei podam.

Ireh monak tangoh kerk, ireh monak[um] rigit kerk, ayuk ireh mipe adui ireh keroja ireh rodu dalem dageng ireh ,dalem[um] juan ireh.

Yah lalek man, lalek bat bagik akouk dalem berajan kik ineh, dukuk kik..aten kik sakit, ulun kik mage, juk pogen, akouk juk mukuk, juk monyun..juk leg peguak, leg padui..leg tenotik..

Samak samak ineh. Peponak rigit kek, atau peponak barang. Yeng pun lobih neh, adui ulouk bi bi. Adui bengosak ulouk bi bi. Ponak rigit peh yah, yah peh ineh. Ponak barang peh yah, yah peh ineh.

Akouk, yeng akouk mojam AI ineh. Dekuk kik, yeng akouk peronah ayuk erei barang itouk. Jin sau avik langit itouk. Yah dekuk kik yeng mojam.

Sat langit lak itam, terk, liwen, pogeng terk, pogeng liwen langit lak inak ulouk itouk.

Konep kik ngan ireh anag sik yah alek ujian, akewk nyebayang konak towk padik ,konak towk anag kik.. akewk nyebayang mani tuan buka jalan, mani tuan monak pengojam ,monak kejian ngan ireh ayuk ireh padui lah..ayuk ireh tong uteg ireh, ayuk ireh mojam tong kat semua soalan..

Boteg penganen, boteg ah pinek pinek boteg eh koluk tan ulouk. Pinek boteg yah koluk ninak ulouk ader neh, gaban neh.

Dan akouk, konak tog piak kayan juk kojam kik sig sig, piak badeng juk kojam kik ninik sig sig. Yeng pun tatuk neh, yeng pun teranak akouk petonak. Akouk sumak ngeninik-ngeninik piak ireh ineh kelonyat kelonyat pani ayuk piak ineh tue. yeng pun tatuk akouk tonak.

Owk. Yeng pun konak piak. Yeng nebarek, yeng maneuk piak dan uleuk sukat. Maneuk piak ngan jian, maneuk tebarek ngan jian monak eh. Yeng keh tuek. Yeng pun eh boken.

Jian jian. Yeng pun pengesat neh, samak jian ngan bengosak ireh boken. Yeng pun beja neh, yeng pun udey neh. Samak konak anah ireh kek anah ulouk.

Owk..akouk rasa konak towk pon ineh, ireh pengawu itouk kan..konak towk laptop ineh, jian bagik ireh..yah bagik sekulah, pun yah mojam ayuk neh, sangat berguna lah bagik yah..bagik eh mojam ayuk tuerk..

Pun, pun ireh yah sagak..pun ireh yah menyapik, ireh eh mojam. Ireh eh..yah eh urip sau sau avik yah eh pengawu itouk pun, ireh manouk sagak manouk sapik ineh

Yah nutouk kik tong amak kerapip itouk ineh, ireh lobuk ireh peritah ireh yah eh pongah nanouk neh, ireh yah pukuk nah mojam pun neh. Ngan peritah ngan lobuk amik mutouk.

Ye pun kelunan yah eh makang, ye pun kelunan yah muat tong daleh tong inak amik. Samak-samak uleuk kelunan yeng pun uleuk yah mok- muat, yah eh lakin, yah eh jau selain neh tuak kapong uleuk selain neh pengojau uleuk tong umek uleuk tong daleh uleuk.

Yeng pun tosog kelunan yah boken bagik akouk, konak towk dan kik sekulah pun peh tosog yah bagik seluruh neh..bukan sumak bangsa kik, tapik semuah amik..tapik bagik daleh kik, bagik inak kik, tosog ireh topun ireh ukun kik sedirik kerk jadi pemaeng jadi kejian dalem konep kik..

Adui manouk kueh ineh eh koluk petonak kik du'kuk kueh ineh, pinek ireh juk memolek, pinek ireh juk kuman, pinek ireh juk alek. yan du'kuk kik juk koluk petonak adui manouk kueh.

Petonak amik, berajan amik piak bengosak boken tong piak amik dukuk ne peting, dukuk nah um mok- mesotik uleuk um berajan, mestik uleuk um samak-samak pekojam piak uleu- bengosak uleuk ngan piak bengosak ireh supaya uleuk sukat mojam roti piak ireh.

Bagik akouk ayuk batung kik paget mageh, batung kik- batung kik yah keh keh ineh. Dalem urip maok

Pineh yah adui bad, yah adui ulouk yah tusah. Pinek pe adui ulouk yah sonang, pinek pe adui ulouk yah mole. Dalem berajan ulouk, dalem petonak ulouk. Yeng pun pe yah bad, yeng pun pe yah tusah. Semua ne jian. Semua ne ngam.

Dan amik bayan tong ume amik touk, pun peh amik keliwah konak tog dan amik menyuk ireh mengijin ber, amik monak ireh ber ineh, monak suvang ber ineh. Dan mosah sen ineh, amik min avik ireh pun katin ineh, pun juan.

Rame oleuk mogak peritah keh mongak diuk mongak lobuk kek tai mapun tau avik oluek tong inak oleuk tong ayuk oluek tong umek oleuk

kelunan eh lobuk koluk tan kik ineh, judika ka sik ka, dato siti, ireh ineh koluk kik ngeninik lagu du'kuk ireh ineh lobih jiak jin akouk

Pineh seritak, pinek arak, pinek ade lobuk, ade kelunan yah koluk tan ulouk tong tv, yah koluk tan ulouk tong pon.

Akouk..dan pun jalan, dan pun sukat ayuk kik tai petonak akouk, dan pun ireh tonak akouk, akouk koluk petonak dalem adui kik manouk laker, dalem adui kik, dalem piak kik itouk..tonak piak kik m'dey akouk lalek manouk piak sat..

Ap tong daleh amik marung, putik, semua ne samak-samak ineh. Padeng, pun bale...eh langit tong daleh uleuk tong inak uleuk lak iteuk.

Penganouk mapun ireh tong sepitan, tai mapun piak lekoton, inouk adui yang mani kerita..yeng sata kerita lobukk..dan yeng kerita ireh lekoton ineh sedirik, ayuk kik tai avik ,tai mapun ireh tong piak, tong tobai ireh ineh..

Jiak seritak, jiak arak neh, dalem tan ulouk dalem neh kojam ulouk..arep arep ulouk sukat menat um suto, menat um roti eh tan ulouk dalem bup, yah tan ulouk dalem sekulah ulouk..

Yeng peh jah ramey ngan amik. Jah dan kerismas, jah dan pun gawai, ireh sebayang. Ineh nan ramey amik. Yeng pun ramey amik, yeng pun lete'erk amik yah lobih neh jin ineh.

Uleuk mipe eh dalem adui neh, uleuk mipe jin uleuk maneuk anah nah kerk, mude adui nah kerk, maneuk adui nah kerk, ineuk keh naneuk uleuk , adui nah eh yeng sukat naneuk nah, ineh naneuk uleuk. Ineh ya nipe uleuk ineh.

Akeuk beriba muto tapik yeng lalek mojam beriba pong. Yeng pe dan kik beriba jah muto yeng peh akeuk mojam beriba eh abin kerita muto ineh pe yeng akeuk lalek mojam beriba. Bi kubak akeuk ayuk.

Bilun, kerita, pinek yah pengau. Bas, van, pinek luri, pinek pengosak yah ineh. Pengou-pengou. Pengosak yah mareng-mareng. Kalik iteuk.

adui juk koluk kik, mukuk tong lamin tuwerk, yeng pun inouk nanouk, mukuk tong awa, manouk ineh..padui tong lamin, yeng pun inouk adui, mukuk tai tong awa, tai mauk ireh lak berk.

Pokat ireh, menyuk memorah menyuk mukum dan pun anag ireh pun ayam ireh yah sat pani. Yah sat tebare. Ineh pokat tinen tamen ngan ireh sigu.

Jin lete'erk ireh, jin jah ireh, jin pebakeh ireh. Ineh min ireh jian, ineh min ireh um ketoneng, dei ireh panouk, dei ireh pepatai, dei ireh sebukut. Ineh pengejian neh.

Konak kek pekirak langit marung. Awe' langit kenosot, awe' langit nanouk ulouk kelunan itouk ineh kukik. Awe' ujuk neh konak ujuk ulouk kelunan itouk kek yah manouk langit marung ineh. konak ulouk manouk lamin ulouk, manouk tilung ulouk.

Nanouk, penganouk mipe kelunan yah yeng sukat..sukat monak inouk kerk.. penguman, yeng ujau eh, inouk keh, tangoh..inouk kerk yak sukat kinan ulouk samak samak..yeng pun eh lobih neh jin rigit, jin ineh..ineh penganouk tong mipe kelunan..

Konak konak peh penganouk ulouk yah bi neh, gaya ulouk manouk yah bi, gaya ulouk um mengundi yah bi neh..tong bengosak kah, konak ineh keh tong bengosak amik, konak ineh keh tong inak amik..yeng pun ude neh, samak ineh kerk gaya ulouk manouk ,samak ineh gaya ulouk um mengundi eh, keh.

Penganeuk kik maseg kredit tong pon kik ineh, kebukak kik pon kik ineh, penurip kik pon kik ineh, naseg kik pin ayuk maseg kredit ineh, ineh akeuk maseg lumon kredit. Keh adui kik paseg kredit tong pon.

Ireh keleterk maen bon, ireh keleterk mengase, ireh petareg, ireh lagu, ireh poso, ireh sagak. Ineh bengosak maen yah koluk tan ulouk bi bi neh.

yeng pun ngaran kenyuai kojam kik pinek du'kuk jah kerk nan kenyuai yah kojam kik..ngaran kenyuai kenyuai yah pinek, yeng akouk mojam dalem urip kik itouk, jin ukun topun kik, kenyuai kat kenyuai yah dalem narak nah, jah ineh keh ngaran neh, jah kenyuai

Posot yah koluk kik ineh, ngelidak, pogen, mukuk tong maq, tong soput. Dukuk kik koluk ineh dukuk ne jiak rasa, selesa rasa neh. Yeng pun rasa uleuk mage uleuk sakit. Yah dukuk kik koluk posot tong maq tong soput.

Porut belavan kerk, porut um manyah kerk, porut inouk inouk kerk..Yah jian..yah urip pengawu itouk, memolek ulouk, memolek bunga, molek gaban bunga yah daon, yah eh gaban kelunan yah penolek ulouk pengawu itouk, yeng konak urip ulouk sau.

lakau solai yah koluk kik ineh juk tong inak tong daleh ireh lobuk tai somah somah tuwerk jin daleh kik itouk

Sekulah tong daleh itouk, pun petonak piak bengosak boken. Piak ivan, piak melayu, abin neh piak tuen. ineh piak boken petonak tong sekulah amik lak itouk. Ineh tue.

Mosak lak pon eh kebosau uleuk, eh tenusah uleuk tong anaq uleuk. Urip pengawu iteuk ireh mojam maneuk pon, ireh mojam maneuk tivi, mojam maneuk ineuk-ineuk yah menan-nan mojam anaq uleuk murip pengawu iteuk lah.

Aap tong daleh amik itouk warna neh putik, dan neh juk terk ineh neh eh padeng. Juk mapouk-mapouk sineh nat dan neh juk terk. Mauk eh terk pong, morem pong lah ; padeng.

Jiak eh, dekuk neh sukat ayuk ulouk berajan pani berajan miak ngan kelunan boken eh. Sukat ayuk ulouk pitah kelunan boken bakeh ulouk dan ulouk tai musit somah-somah. Ulouk tai kelete'erk ngan sik, tai pojah ngan sik, sukat ulouk pani ayuk piak yah keberajan ulouk ineh.

kelunan yah lakin ngan jau rongah tong daleh amik, eh tong urip kik itouk ineh, jah mukun topun keik, Lakeik Kuit yah eh peronah menyapik tong daleh daleh.

ireh tonak gaya ireh, tonak adet ireh, tonak um gaya gaya urip ireh, keh gaya ireh mukun sau, keh gaya ireh anag sau..keh penonak tinen tamen ireh ngan bengosak urip ulouk lak itouk

jiak tateg sekulah tong ayuk amik ineh, pinek nan neh, sukat belajan, sukat manouk inouk inouk sineh, tong sekulah eh ayuk amik ineh, manouk sukan manouk adui yah boken sineh, pun bakeh sineh, tong sekulah ayuk amik.

tenonak ireh, tebarek ireh, nanouk ireh, tenobai ireh, tai monyun ka, nanouk jin toki ka, nanouk ireh..inouk yah pengesat inouk yah nateng ineh, narak ireh inouk tenuju tong piak anouk ireh, piak ireh manouk, piak ireh nebarek

Dan pelangui ineh jiak dan pelangui..selamat ulouk jin berk jin ineh..yeng ulouk peluk, yeng ulouk monyet..dan rak berk mojam pelangui sukat pengurip ulouk deh pauk..pun ulouk pun inouk manouk tong berk, tong tanak..ineh kelebihan ulouk mojam pelangui..

Inouk tan neh, eh tuwai tong daleh amik ineh, tai nat Ong Lekasi sineh erei..suka ireh nat..du'kuk mauk ireh koluk moruk tong Ong Lekasi yah pun tong umerk amik ineh, tong daleh amik ineh..

Tosog yah paling keriyet kik dan kik sukat banggakan tinen tamen, dan kik sukat manouk yah terbaik monak tinen tamen kik..eh jiak neh tong akouk ineh du'kuk neh, sukat tinen tamen kik bangga dan pun yah jiak nouk kik monak tinen tamen kik..

Kebosau kik ayuk pon itouk ineh, jin sosial media itouk..pukuk neh pinek han yah berlaku, han yah terjadi jin pon itouk ngan ireh lobuk..pun ireh ngelakern rigit la, inouk kerk..menokau kerk..pinek pinek masem jin pon itouk kodai kik..

bup suket koluk tan ireh anag, bup suket kancil, bup suket..pinek bup suket koluk tan ireh anag terutama neh konak kancil konak ineh avik suket ireh rodu sau sau

Leterk main ineh koluk tan kik konak main bon. Koluk nat ireh main bon, koluk koluk nat ireh um main badminten. Kuk neh dan lakeik kik main bon, tai mauk tuek. Leterk Inuek-inuek tuek

Bosau anaq uleuk medey ireh pun tai gak tong main, tong kesat adui ireh tong pon, tong um ineuk kek, laptop ireh, tong ipad ireh. Dey ireh um tai gak tong masalah, tai gak tong um penusah gara adui ireh ayuk pon.

Yeng pun akouk mojam ngaran kenyuai. Jah tue ngaran kenyuai eh kojam kik ineh, kenyuai bawai. Jah ineh yah kojam kik, yeng pun ngaran kenyuai boken yah kojam kik sineh. Selain konak bulan, konak maten langit ineh. Jah kenyuai tue kojam kik, lak bawai.

Ulouk pelangui-pelangui, dukuk ulouk mojam pelangui, dukuk ulouk mojam satong tong bek, ulouk mojam moruk, yan dukuk pelangui, ulouk mojam pelangui lah, dukuk mojam moruk, dukuk ulouk mojam nat bek, yan dukuk ulouk pelangui.

Owk pelajaran yah man manuek sau yang neh konak saints matematik yah bagik akuek sajak susah manuek dan tong sekulah sau yah boken ineh juk jiak yah sat inen neh susah manuek sain rawah matematik sat tong akuek

Penusah neh du'kuk neh bi nutang amik peh eh ngan logah bi man man..logah tong daleh amik, tong umerk amik..logah nah pun man..mulik peh ngan amik sedirik, amik bi mutang, yeng pun amik bayan barang eh nalek amik ineh

Yeng pun kolong yah tong umek, paling pinek kolong tong umek deq, aseuk, ineh tuek yah kojam kik. Yah juit, yah ineuk-ineuk yeng pun.

Yah nutouk kuk nik erei keh ineh, Yah nutouk kuk nik erei keh ineh, Yah nutouk kuk nik erei keh ineh. Somah neh kouk yeng ninik piak kik barak, inouk salak eh narak kek neh. Salak eh tenosog kek neh, ngelakat kek. Erei kek neh, Erei kek neh.

Juk pengoluk kik ngan ireh anag keik du'kuk neh jiak, yeng pun eh lobih neh jiak konak..inouk eh tong akouk kirak anag kik, jiak eh..mauk eh dan ulouk mojam manouk eh jiak ineh, mojam eh jiak..ineh pengoluk kik ngan ireh anag..

Konak ah kirak kik dan tong pelangui ineh, akouk bi wat yeng laset kek. Akouk pelangui ineh peh dan kek tai moruk, tai tong be'ek. Dei akouk monyet, yah pukuk kek pelangui. Yah kuk kek peguak, dei akouk monyet, dei akouk matong.

yeng pun inouk nanouk kik ayuk batong kik petaget mage..ayuk kik peguak, ayuk kik padui tong lamin, konak muwik pigan, mopuk, mopa lamin, mop lamin, ineh manouk ayuk batung kik petaget taget mage ineh..yeng pun eh adui kik boken, ayuk kik manouk eh ayuk kik mage